komshene me ɗeinoh ki zuni da bijima a balo ne ko neneke zoni soba ka wowo shi eh' ko eh shi huɗa ko giti non ko ko eh huɗa ke zoni nako eh ko huda zoni nako eh ko, huda zoni eh allah sauki ruta na andi komshine bu naka fi lika'a oshi ko giti non ko nonko andi zunubi ko giti nonko ko buti oshin go ko onno mara koringo na tina gyaɗe ko na iko kurin ko gabadaya ka huda ko giti oshiko a tamaketino ko marai a ino ga zoni ko buti oshi eh ko tamshi ko barke ko ino marai ko ina ko mara ka zoni ko ɓoyin ko ka ae mara na ko ande bilim bilena bu ko ino matsi bu kam ko buti daba kome ko iko amfanika zoni hae kona kasingo ko mino kobo ko giti non ko; ko buti daban ko me oshi me ka eto hi ka tina bune ko ka zoni to kai kum na ina inde kum inde zurfinti meme ko giti ko boititi kum ye na ina zurfiti sosai bo ko kai ko boti kum ko tinati buno ko. bubinka bili dole ka ɗena ka zoni abiye biya bukata <hesitation> aeko sara ko sila biya to ko zunu na ko andi zonu bo na ka ande zuno bo kam na ka andi kotir ae ko kaɗaf na ande ido dabba kenan kuf kena kum ka ina ko huda ki zuni iya kori ko kari kaɗaf na huɗe ti na geti oshi ko temshiko giti ko boti dabam i oyun ma bolo inko na ono barema na iko mura an na ka ande zunubi me dole gudem ko ande bu daman i yane na ka ande bu ko tinati non dole elim ne a taimaka ko dole elin a taimaka ko tinda ka andi zunu bo haiko na kasinko na gidi ko daba ko oshi ko ito hai ko to kunziniya koto hi katin a bano ko me ka andebo me dole konai na ko andi bu me dole konamai ayya kolati koko ka ande yamata kam wai a taimake ko na ka na maye na ka an zunubu a taimaka ko ye na ande zunubi me a taimaka meye andibo dole ko kunga ba ae. kunka fa ae ko sara aeme ka gogo gori ko kolesh ko koti lido koti bonu kuzini amfani oshi, amfani tamshi anfani kuf kenan wuye amfani su kenan wuye kenan wer azirkon wei kam ataimako sosai gammom gammom.